مشروبي المُفضّل الّي هوّ بي كون من إشيا طبيعيّة. يعني هوّ منئلّو نحن الحامُض الحامُض الأصفر يلّي ب- بي أولوله أكتر النّاس اللّيمون نحن منئلّو حامُض الّي هوّ الحامُض الأصفر. أنا بجيبو ب- ببشره ببشره من برّا ببشُر كميّة يعني شي قليل شوي وبحطُّن على جنب، وبعصُر الحامض بعصرو للحامُض منيح منيح منيح، وبحطلّو سكّر يعني إنّي إئدر أنا أنبسط <noise> بالحلاوة تبعته. بعد ما بعصره بحطلّو سكّر، بحطّو على الغاز بحطّو على الغاز ليغلي واشلّوا ال- الرّغوة الّي بتجي على وشّو لإنّو هيدي الرّغوة الّي بتيجي على وشّو إذا تركناها بتعمل حرقة للمعدة وبدايئ المعدة. لمّا بيبرُد العصير أنا بصير بحطلّو الّي برشتُن الّي برشتُن يلّي هنّي عِبارة شويّة عن المرورة. بصير بِخفئُن هون بالخلّاط مع شويّة مي باردة <noise> وبحطُّن بالتلّاجة <noise> بحطُّن بالتلّاجة لإنّو من يوم ليوم بصيرو بيبر- بيبرده وبصيرو كإنُن متل البوظة. بصير بسحب منُّن معلقة معلقتين وبدوّبُن للحامضات بي كبّاية مي باردة وبصيرو لاموناضا ومنشربُن كإنّن عصير جاهز. <noise>